Imang mme ishi efa ovak ovak ire edunk gbu-abu wor anor arigama agear ovak, igama anor igaer idan, igama ane-ku asugmel, ovak igob dene nfabe ama menh nga gear yoi amang ashi ke igba bu-abu igam ngee iyoi ari idai iyoi nghara, edunk edunk igear ovak igob edubor, edunk igear ovak igod edubor aga-dowor atte ngewe nmi-rome meh ameh edubor anor-wor udowor atteh mmeh ameh meh nirum, ufu gear ayimeh gba atte ah ah odor mmara aje ameh utu wor iyeri akumor idoi arong utu enwe edunk igear orvak irenne edubor, amang mme ashi efa ntaghe ovak imang mmme, ovak imang ashi efa amang mme ashi efa adim eta ethok oh, mme amang ovak ashime Adebe iburu gabari-gahari evai yo amang oven ashimeh adim ukom oh amang ovak ashime adim eta etok oh amang ovak ashime ovak ovak ire dene ikpaha ke utu oven ememen oven eme men nne etah ntag oven eme-men enwe togaha efa adok ega iburu efa obina efa kunni efa oven kpor-kpoork amang ovak ashimeh and ovak wor mme ingaha ashimimeh egage, toh otyor anor-nor ushineh eduk orong ammeh edunk orong ammeh nga gear ayim-meh wanni nte gayi nmeh irome adubor ovey aka gee and ageeh mmeh nga geemeh nga adan your, ngo anor idaghi igemeh ngu idan mmeh, ngo onor igangi won gee idani-meh edunk igu obak igod debe keme inang ashi efa-ha ngwam ndi-asa-sa ndesagha oven nni-mangha ishi oven uwidaghi anor ayack nge abbe nagama asemeh nne abbe na amang mme ashi oven widaghi mmeh yen ngam-amim ngan nshineh mme bah edunk emeh min-ewe, eme-min ewe inagha amen oven, amaghimeh areme oven igaha oven wor afiaha orkpo aseme ke imi amien mme avack mme oven wor inip-be edubor anor agameh dene inep gba nne oven wor nde ase-sa ogbuck igee ovack afour ire bu ivene nme eyen wani wani edunk wor anor ari go ovack abbe ari go avack igama oreme mma gee esene wor ayen-mme ngabe agama arem usor mmeh usor ame ibine edubor oven wor amen mmeh ke imi wor atemeh amang ntu gori ere ijick wor dene ku upemen oro wor amah ovack mme oven wor inip edubor ovack mme oven wor iromi edubor onor wor ujishini ige ovack, utomi iguor ovack ukuba ere-rem yen ovack egbi gba iguor ovack ashini abba atte uguhuwor mmeh aka ren nu ukep ngwum mmage ibia akap mme wor ge ngwed so, ireme enwe ashin igoi ovack, so onorwor ichi gini igwoi ovack ntisa ke orem arear ari nni-idop ipor ukum ke orem araer ari runi gwe ovack enigare ke orem area ari ovack ishibi ovack ishibi ahug mmeh igamah anor adia nna agee abe mmeh nna adin adim igam anor adim adim ke ovack enwe ovack igwa ugum igam anor agemeh ke igomoni-iomomi, igam onor aduck mme igohoro ovack idan igam mme onor arong mme gba ke ichi enwe mmeh ovack idan enwe Igam onor wor agee ovack wi gahanne mme iviogi igwa, iviogi igwa ameh amang mmeh afu irege ovack arear wor ari nnige ovack igibe dene gam ke enyio uwang, udobbi igwa anor gee meh gee, udobbi igwa enwe agear mme agwe amang mme bah asagaha oven ager, nwe koi enwe igama wor ari tene umarah ke eveck umarach ke eveck enwe anor nna geemeh gba agee agemeh gba irome ngor odour idani enwe igam nniremeh ame-ngigam mmeh iyime egam wor ari tene imia mbia su nwor agamameh agobo-ren amagogi mmeh agaer ovack ovack irome ishi, irome ke, irome ishigi-shig, ameh ovack evigereh igam onor wor agbad-mme agbad yeweh enwe ateme iroim edubor ovack igibi ichi dene ke imi enwe mmarijum edunk wor onor igama agaer ovack ovack igod dene, igana wor ari geeh mme ayabe ovack igibo dene wor ari nni-geh atogho ke agaer ovack adimi ovack gbu-bu gbua-bu, bu-abu ari nnegear enye ovack mme inep adubo ke eyiba wor ichi enya akumube ime ixome ke ivack enwe ntag ovack enwe ke adadan ameh meh ashini nne ke ogbor gor ede-dene abe mma ashini, awuk ishibi ican, amang ishibi wor agee edan-dan ameh mmeh ashini adan-dan onor akimebah ashini ke agbor wor, asan dan onor akimebeh ishini agaer evuhare ede-dan onor akuma ishini gaer umara ke everk, adan-dan onor akima ishini gaer ovack <hesitation> amanf, amang ewemi asay jeni ovack oko Ovack igara ovack oto-tung, oto-tung eh akpa, igam ugameh aye wor ari tene, eh oto-ton eh igere akpa, oven enwe good mme ovack ari, ovack igoat denne eyio ga mbu wor ari-ni-gaer ajemeh esug-syg igubor ishig-ke ishig, mmeh ovack wor ari nni geh amin ke eyio ari-wor ovack, ovack ijibor ishik iwan ke eyibia nne orguji ngwu ifu, igwa ikurame anor adim-meh ufor-ford ebia, anor akeh awiru izome, mme good mme ovack enwe, ovack iromi nne dene wor, onor nna gaer, ke ogaji worma ari ere eje ovack oven ovack utu dick dene, gba oven ovack wor anor nne gaer iye, anor akubo mma agaer-gaer aje ovini igam wor nimaghara edubor ise igahe, enwe mmi isor soil amang mme agear itome mme idia mme egbang ovack eromi denne wor anor ari gaer ke osoil wor onor mbeh agami idere esen gba anor mba ashini nne ovack ugoh-god ivai ida-dan onor doh araer ege-geh ke eribia mma aje ke isa aye onor ovack ovack ijubor adubor ntene kpa nwe idime evu-vuck mme ovack igwa, ntene ovack enh nor-norgor, ntene ovack enh wor nni marge ke eyen ana gaer ntene ovack enh <hesitation> ibonmi izome isup eh ifor-fob ebia Igwe-din ovack igod edubor, wana arear ke ege ge, idan dan onor mmeh abbe ege-ge ashini, abbe good mme eke kep, mme ovack wor ayeni-mmeh igwe-din nweh igame iga agame agear mmeh amme ijop igwa ewe igam iga agear mmeh iwon ibia wor onor arear agear-gear iyibia woh igugom ichi ne-ameh wor amah ntaghe oben ovack ire iob uwm uguru abbeh good mme ovack nwe nga amah nne agear oven igoat dene wey ari-rear ege-gear ga amin gor ame ije ke eniyni wor nne ogbor kure ndor ke edandan onor odor abe mmeh ama gwam kke eyibia onor aua mma-mme dene, ovack eaigere ifia-fiak ada-da onor abbeh tebe nirome gumeh ibia abor adim-meh amang ibine ase ke euigere ebwe wor nge anor nna gaer mme gah anor edim emmi dene, ovack ijibe adubor wwa onor arear gaer gaer igwa arem mma asugi iye kpor-kpork mmeh oven wor anor arear ege-gear ke inyoi enwe ovack mme oven oven wor inebbi edubor ovack ovack igob igod oh ke osoil ari wor marje ovack igod denne, mmeh anor-beh ngear ashimi-meh nne anim nde-chi usorock enwe, ovack wi-remna good wey nde shini-meh age-gear ire igam wor ari- nigaer, agear mme aso anogho mme afu ida-dan onor atteh ngo imegam mmeh ku rem ke osoil arim nge ari-niga-ma igaer ovack, ovack irome denne ovack igod ichi denne, anor nge aje ashini mmeh mah ashini njene awor mmeh ashini mmeh ashini mmeh Nhe odum ene wana nne arim nnege nnejam ikare ndo nte ngama igear ovack enwe igba wor nsort meyen ngear mme isan amangha mmeh amah atte chod, ishimeh ovack abinimeh atte ngemi-re nne bigere anwe da-danga onor ibere aka ashin, nne mme oto-tong enwe ada-dan onor mmeh akwa ashin nor oko sa-daneh onor mmeh akwa ashin, sa-danch onor abbeh mme age-gear ashini we ndi reme nwege ovack ari egod edubor ovack igod oh ovack ogod edubopr ngwam ke eyibia age anor aje jamagi umara ke iveck enwe agear abbe aseh idobbi igwa, ifu kubag nna agear idan, igam wor ari nnitene, arigear mme imangeh uguru agee, uguru wor amang ibia agear mmeh mmeh god mmeh ovack igam wor ari nni gear. Agear mmeh unom-unom igam gba ari nni tene mmeh gba ke emon areh atte nweh nga ah guhe mmeh attene mme nwor mmeh ovack agu-gug, idugu-gughor wor nge ari itene mmeh ovack, ovack ari gameh igod denne abe ku-ameh nsug mmeh isan, ivai kere isan-isan ntack igam wor akiba agear manna manni atteh areh usunor mmeh mani-mani areneh irumeh mani-mani igam ovack wor agear atte ammeh isumor wor ibugor-ibugor arem mmeh igbugor ibugor igam ovack wor agear adoma atte ameh isunor werre-wereh arem mma igwereh gwereh, ovack igod edubor wanneh enishi ham gam ge osume iyoi amin mmeh mbiakpan ovack igod-denne Nne nmeh ovack enwe, ishi ete-tene agbu-buri izame eweh, ada dan onor mme ashini meyene ari anor-dum mmeh ishini-meh, ari-ishini mmeh mmeh ovack ewnwe uwhoru mme izome ewnwe agaer mmeh ago irenna ke ikoh orfom ibia ameh agear mmeh irene ke eko ovack igod dench gam iyoi ameh ke eye-geh ikpai idaghi nshini yor ntagha anor-nor arear gba urem ge osoil abeh anye, igam nge iyoi arear enwe ovack igod mmeh igod mmeh idai ovum ovack igod edubor